يا ودي متقلقش روحك حاجه تع الخدمه خليها في الخدمه مين تخرج لازملك تفوتها و زيد دير في حسابك مكانش مكانش واحد راه فرحان بالخدمه ليخدم فيها والله غالب لوكان تعود واش تعود، مدامك أنت تخدم فيها ها صبر ثما حتى تلقى إنشاء الله ما خير منها واك و تبدل، المهم أنت أصبر ماتا مادير في قلبك ما تحيرش روحك، و رانا كل كل عندنا مشاكل في الخدمه كامل مكانش واحد ما تلقى عندو مشاكل في الخدمه و كل فيها الإيجابيات و السلبيات.